Ny fitaovana fototra hita amin'ny fiara ah ,misy ny motera izay mampandeha iny fiara iny ah, eo ihany koa ny kodiarana ah anaky efatra de misy ah ny seza izay fipetrahana ,misy ny sezan'ny mpamily dia misy ny sezan'ny hoentina de akotran'izay ah misy ireo hisatra ah <hesitation> ny jiro ary ny fitoerana solika.